Ya zah mahay mitaly fô zah ndraiky tsy mitaly matetiky, zah ndraiky miara-midoko amin'gny asidiky ndraiky anabaviko maromaro zare matetika mitaky an-tragno amin'gnay ao.